تعجبني المتاحف لي تهدر على الـ <hesitation> القبائل و على تاريخ <hesitation> الإنسان. لأنه يهمني نشوف الـ الانسان كيفاش <hesitation> كان يعيش و كيفاش كان يخمم على مر العصور، كيفاش الـ <hesitation> الـ المحيط نتاعه أثّر عليه و أثر على اللباس نتاعه، و الأحداث لي صراوله.